Alura i can al an, cuai volte al an le piöie e a s'gratu e al e bastansa nuius për lui auti përché a sun tüti parei pöi a ven-u vei ën presa, al an sempre bastansa dë prublema dë schin-a e a tumbu praticament sël darera